Oyoyri-yoyri leh okurn nten ofie yah butem wugho kiehyah sar sar obub bie bubo ari ko pic ofie kiehu oyoyro leh olaum iyuku oninu leh wutem okiele kie nyin ifie gonkur ku leh nyin ori-ori leh okum wu kopic ogumu yah wu okum ori yieh leh itebo okum oyeh leh yieh leh itebo okum okume ori nyin ipie wu oyurro leh oninu butem ishe ko shin okie kielo bie nyin olie-lie oyem bifrorro ari bie leh bie olie-lie leh nyin picle ori leh wu nyin picle ori leh wu nu yeh shi thich neh nyin picle ori wu innu leh butem ishiko shine okike bie nyin olie-lie oyenn biefurro ari bie lelibie olie nyin piele ori wu nnu yah shine innu ori lie okum o nap nap ununi nwarr innu obubu m ishani leh irikie kokie akubo ko pillo wu opie nyin uh oru epie muhu opie-pie isbelo muu yah ilep leh opie pie leh zoro ifie zoroku njie otie le opie kumune leh nnu i picle ofie wu but oyuwrro leh wu pie ari pic innu opie igo leh ema opie-pic bie nyin biefurro igoleh ema Leh nyin epiele ori leh okum wu opie-pie nyin opie-pie leh innu opie-pie okum nap-nap oshinlei shin leh okiele awa leh bemi leh okill leh bie mua ok-kur shine-shine oghokie rue chie kur ori leh akubo ari chie innu ari mua ari pie-piele igokiepom inne yah shinu orue ari kie ochuwue chie ari boro yeh ko kie yah akubo opie yah kie rro leh akubo kie yah ipie nyin kie pie bie bie nyin abie bielebie ari bie shin-shin kie pie bie nyin nie shin-shin bom oyyo leh utur lie-lie okie kie bom abu kie bie som orue bie fieku ko ochuwue okie-kukie leh innu ipiele ilie-lie okikich bom beran abiu njie olie-lie okikieh bom baran abiu njie olie okie beren abiu bic reporo pone biu tem osha bieman ibie gohen san ibie orue biefiekusa njie opic murro ko ochuwu oyurro leh bic abi biu ipomu ari bie akubo lie-lie okiekire beran mbiu nah ari nyin awu shin-shin olie ari nap-nap olie shin kie shine leh ɛuto biutem riekie s arkule leh bon